Aya, sa mwae ane rani ale kakararan petut ap raa, ko paishonik che kakararanitu, ko ki ka- kawe kapungui yu kole imbar, ayai paishet akeer ale kayai ne oo, akeer ale kararan petut nyu. kaitu piik nyokoipwoo ingwek, ke alwa tukuuk cha ka mii imbar, akeer ale kakararan petuut ap rauni amu, poishonik che ka aai eng' imbar ko ka aai ko eet imbaret, ako ma'aae kila ko unootok, a paipaitu mising.